विलवा विलैया जव बात बत्कान होतहयंत बे बासत हयं । विलवा विलैया मिलन होत हयंत जोण जोणसे बासत हयं । और दिक्क होत हयं तओ गुर्रात हयं । और विनके माया करके सलोरओ त घुरघुरघुर करके अवाज निकारत हयं ।